أفظل نصيحة يعني تلجيتها كانت عيش اللحظة يعني لا تظيع وجتك في التفكير بالماضي أو المستجبل، طبجت في حياتي <hesitation> بإني أحاول أركز علي اللحظة الحخالية سواءا كان عمل سواءا مع أصدقائي، هذه هذا مرة ساعدني إني أستمتع لابكل لحظة وأجدر أعيش حياتي أكثر سعادة ورضا بدون خوف من مستقبل أو إني أزعل علي شئ ماظي.